انا مكونتش كثير من القراء بصح انا كنت نتخيل راني قاري ع عالأقل عشرين كتاب، دير غي عشرين كتاب في كل عام نقرا زوج، ب- بتقريب ثقاقه عامه و كاش نلقى معلومات جدد، كاش منلقى معلومات قدم نعاود نجددهم، مهم تهلى شويا في الكتاب نقرا و ندي و نجيب نفهم.